Kue kue naxhido kadanión un tión nanixhi noxakada, iin moli ké moli kuan, moli kui, kui nrute ya'á haxhin tinana kui kuxakada no iin tión te kuxa daxhoni hin aciti xhin ñíi xhin tinankin kada friutno nakaxhi danitu ku adii, tenoxakano xhin iin caldo xhin kué, kue verdura nadakeno nadakeno cilandro adii tu tén nuko dakeno ya'á kuii luxhi dakeno tinankin dakeno timón te adiitu.